<noise> عثرت الاميره على خريطه غامضه وظلت تتبع ما كان اللي مكتوب على هذه الخريطه وقادتها الاماكن مختلفه ,ودخلت في منطقه الغابه ,وصلت الين لا جت بيت كبير وفي ناس وخدم ,واكتشفت ان قصر الامير وشافها الامير وهو واقف في الشرفه وحبها وتزوجها.